Aivua koina maive kondi a maingan tar a rate <noise> mangana na kine na tinaulai. Alilivan ma mamainga na kine na tinaulai, mep a kine guvai me iong a me ap aina. A manga mangana ningang tar da re mure, da mombo tar ono, nikiar ma tumtubui dala la re tutur in ne na me turtur ne na ina, lamobo tar ma uratunur ar bae e i lar ongir no manu ap onat no manu. A taem ma pakana bung mungo tar la vake mep mungo tar ia kearivung, tar dia ke ilar ura bar taulai a ngir na magit iningang enang ap kokong dia mombo tar ono dia re a moukue na me ap a laen nena mep a barkokono kana me la re a maukue na aina. Tar la re arbane a nudia turtur na kilala ap maukue na me mep a maukue, na ina. Nikiar dala vana tar mena arkul me mur artule nagandika mep, na urkit kiti nangadi imur a maukua na mep biluvi na lar di van mo paka ir. Opaka ininge la tul tuperei. i mur a minobo ne nang a kokoe ne kokoe na me a nane na ouna na kokoe na innu dia mamel ma me ura bar mana nudia tar dia ke arivung. A bar kokono kan a me up a bar kokona kan a me up a bar kokono ka a ina tia ke mungo taur dia mamal mungo pa mungo tar dia tiri ur bar a barmana ap a gara nainu tar mungo tar dia vung giva dia. A taem a moubap la van mo pakair. opaka ir innige ia van pote mungo a kokoe a n ina. Ia tiri ia tire ke kium ono tar ia tia, ma nunu mamainga po te a me, mep nana ia mulaot. Ae a tinge a bar kokono mep a bar nana kan auna, a barkokono up abar nane koun aina. Dia ke tar dai meme mungo ma nudia a kine na tina a kina na tinaulai me namur urep ma minobo ina mitua lamur ma minobo nana dia ka arivun dia vatina apange a natnat taur anatnat yonge la ta ke kurual ap lata repote alnikoina atai lilivan ma nila kine na bar tamana <noise> a minamal kiti i vankurai pa mitua rina tumtumbu dala ma pakanabung la kul pa aina, a abar niuruna, a barkokono ap a bar nana la tule tupere nila gara naina pote a barmana, <noise> la mur tulei ma nuna kindol na kine na niluan mep a kine a tinge kium a me. I langa langa urina tar ia totol, langa langa urina taur ia kure pai mep ia timbu na mal pa nikoina tinge ma nuna kine na bar tamana. Urep a minobo a lilivan ono mep, ma ngir na vinan dala repotei nagandi mep, <noise> tar a natnat mep a nanatu di mep <noise> tar a natnat mep a nanatui dia taur la ta ke kuruai urep kaun a manga na kine na niba mep a kine, akine ninga kir ta nikoina atia lilivan ono ia munung a nila nilaun mep a nila kine na bartamana. Urep a barkokono kan a auna ap a barkokono kaun an ame, dia mamal mungo urep mitua lamur ono tour kir ta mangit ia vabilak a nila tamana kine a tinge ma pakana atinge ma pakana ningang bar kokono mep nana la tar mamal tar ono. Dale dala murmur a tunur ningang a nudala va, nudula va tur lamungo na nudala na turtur kati ma nudula ma minigir. Dala dala turtur mur aina taem a pakanabung mep. Di kul pa ning aina tar lare mur na piu yonge, ing tar a ina ininge ia ke ono, ya ta tako do tar ma vinan inge a bar niuruna la rere murmuri ono. Nikiar ma e nikiar lar la ne pa va nua, mep la taule pa la, taur yot tak tak kondo na turtur, mep na keke ma ye kiti urep a tinaulai dala pipilak vak vakuku ka mep da la reka pala mate nu me. Dal reka palamate na ina a nuna minong urep ma pupukue ma yea kiti a tinaulai mep a kine arivung kir i tako do am let a vinan. I vane tar na vorona purpuruan me na voro na bilak kondi dala kaironan a nirara ininga di mal pai alilivan me na kine na bar tamuna i vung a pange na arvabik kondi ma yea kiti. Urep mitua ma tumtumbui dala lam mal, la mamel mur a ko na kine mep la mal na urkiti kiti. Taur a kona kine papa mutua i vanvanan ka. Mep kuti aliuvan dala buru tar kondi maea kiti. Dala repote na voro na pupukue mepi vot a pang urep ma kine na tinaulai. A barbarmana i tale, ya taule malet pa ka taina, a niuruna malet ka ininge ya taulai, mep aning a vaina malet ka aniuruna, atumbuna, i kondi ma na pakanabung mep na ea kondi, dala repote i purpuruan mep i bilak a nudala na panga panga a tia lilivan ma vinan na nilaun, kir i koina malet ap kir i mur malet i ningang tar dala mur. Lar a rate maning a pakana, mungo ma arkukul a me ya kul pa nuna aina mep mitua la mur o paka ir arkukul. Ar kukul ivan dia mur tule aina kium a nuna kindoloi mep anuna kindol na kina na nilaun. Kondi ma ea kiti, kondi ma aeo kiti dala vung pukua na urkitikiti lar dala lo tupera na nikiona ap dala lopa na urkitikiti ningang i vabilak a ko nu kine na bartamana lar dala kuti ma minigir, dala lopa aning ar kurai mep aning a pakana ing a minigir kir dala pipit e. Tar kondi dala rei a ing dala vung pauke e dala vung pauki dala tur ma tule aning a ian onno mep dala mur talei kium, aniyop yong noi kiti kiti ningngang kir a nudala i vung a pange na pupukuai tar kondi da la van onno. Pi mungo a mur artule ningang la mur tule ainao no pote a nuna me. I mal a nikoina, i vung apanga a nikoina. A kine na bartamana i manga koina maive. Urep a kona pala nga di mur ako na mina mal. Di mur pai mitua, bar kambe barbarkokono la ke ariving tarla mamal mugo taur di vung apange ar kukul ap mur ar tule a taem la mur tule aina da rai mep a nir ma variru i ke alilvan ma pakana ininge urep na liklikun yongai di luk a tare onno ongai la vung tar lang kan a me ap lang kan aina. A lolo argil ininge dala rei mep i va dekdek a kine na tinaulai. Kondi ma yea kiti dala repotei mep nanang dala vantar me na pupu kue. Taning mitima minigir taina mep nana la mainge pa taninga tena vok ap nana la maingantar la kulpa aina lik kaun da la kati ma minigir. Dala dala pukue kama na urkiti kiti taur kir a mur ot ininga na palanga ing tar ya mal tar a variru. Mep ya mal tar a kapa ma kine na bar tamana, yo mae kiti dala repotei nagandi mep mungo taur ura a barmanap a gara naina dia toulai maea kiti anuna minobo kondi me ea kiti re ka a manga na ko naminobo na ina ininga. Ya nepa i kirta ko na palanga, ya bin pai ka ma palanga tia lilivan ka ma manga na vinan kiti <noise> tari bin tu i tuma ma nanalar kir re mungo a manga mangana mauakuana mep a niloun a tue lilivan. A kine na bar tamana ninge i van pa ye i pit mamaive mep ike ma maive mep artovo maive i loi. Ma pakana bung dia ke arivung, mep dia re arbane nudia manga mangana a me anuna ot, ainu nuna ot. <noise> atia lilivan dala repote i mep na voro na arnodoko <noise> a me ya doko a nuna aina. Aina ya bar kan a nuna me kium a va natnat urep ma maive kir ta kona minamal a lare ka na palamata mep nandi la reka mang a na minong a me ap aina i pipite mep a mangana maukuana kir imanga mobo ka tar onno ua. Kir i re kurkure pa a maukue na aina enana ap kokono nona a mama, akokoe na me ap anane na me kir dia nunuran. Dia kaianai ap ininge ivot apang a tinge a taman i pakana kondi mep dala van lilivan dala van alilivan tar onno kondi ik vung a pange angir na purpuruan kariti ma nilaun kiti tardala re nagandi me la vavoro anuap lavovoro na va a me lake alilivun ngir na purpuruan urep kirta kona minamal. Ia akine medala me nikiar ma minobo me nikiar na va vung tar i me. Va mobo tar onno tar ma ye kiti. Va vung guve ura minobo taur, ma koina, va ta repote ani koina atirua, dala van koni. Lar dala, mikiar ma ye na <noise> tumtubui dala. A ko na a minamal la mal pae <noise> mep i buru ke tar me ura kalamana, tinaulai yonge dia vung dia va tine, die va tine pa natnat. Dia rei nadi mep okine i van kuruai. Apa tinge kaule ma vinan i ninge lar a kine ininge i, i wan kium a minobo me ura ngir na turtur ingan kondi dala ke alilivan onno o ngir no manup o nat nomanu. Ininga ura turtur papa mitua ma a tumtubui dala lavung tar toul ya mal a ning a koina taur. Aina nana i lilikun pote aturtur inigan tar ya koina onno, ai dala rei bul e na ni map, a kine na bartamana ya ta kokoina ot. I ma e kiti ataem ma pakanabung, mep ma e dala a tinaulai lamobo mur kama ma <hesitation> mino, mangana minobo me kondi. Ai dala repote mep i mal, mep i vung a pange tar a ngir na purpuruan kati ma nudala na piu mep, kati ma nudala kine, tar, dala rei, yong na taem yong na pakanabung nanang a ning aina miti taule pa taninga tena vok ap i, i mep ta ninga vaira mininge va, a binbin tari kuti ap dia ke ap <noise> dia vatina, a la natnat ap anuna papalum mep anuna na kunundara atinge ma pakana inige ne na, a me nigang itaule pa aina miti, <hesitation> i po ivo i papalum, ivo imamal atinge pa, a lolokon a taem <hesitation> a pip, i vung pouk. Mep i ing pouk aleong alur kiti kiti a tinge, <noise> ap i kir i pakana tinge ma bar niuruna ne na, a me ininge. Pi e ka la vung tari a tinge mur a liong al minobo mep nadi nadi. Ininge ya kakale atinge dala ma ma lo tupe urep a tinaulai, kondi ma e kiti <hesitation> i vung tar na voro na purpuruan ondir dala, ap dala rei nandi mep, a dala piti tar dala valilikun tar a mouku e na minigir? A maukuana na minigir kir i kir dala tikan pote i ma e kiti. Pi kekeka dala mobo utua ma, a mangana, a maukue na vake gove ura bar mana. A garap ae a barmana tour dia ke arivung. A minobo ina lare amangana nilaun ne na bar mana pa a mangana nilaun ne na gara ne ina. A vouruana onno, la re mur a winan i na turtur mitua lamur mep avina ni na nilaun ne na va, na va natnat inigiang la vat na dia vat ta vua pange ia la. A taem ma pakana bung a kokoe na mep, a nea nea nea mep, a kokoe na inap <hesitation> ane enane nei a me la malmal a rarate. La mamal ma nikoina. Ma nanatu la me nabur. Kondi ma yea kiti, kir ta minamal malet nadi. A me i ke i bin pa nuna ina dia ke tinge ma pakana ininge, kir i mitinge, kir i takodo tar onno tar ya ke tinge. Pi nunuran ka map atinge aning kauni ma minobo ka miti dia ke tinge. Mep lan ko na pakana ininge la rarate tuperei tar ya tatur, kir ai van tama urep aminoboi na papa mitua ininga i wanan kir ta takondoi na, <noise> i kondi lar angir na magit ma kine na tinoulai. Taur dala mobo at, dala rei dalamobo tar vualilivan onno ap dala repote na nikoina <noise> mep <noise> na kona vinan ina taur <noise> ya valilikun malet a moakua na minigir kuti riendala. Urep nana kir dala mobo lilikun taur kuti ma taem kiti. Dala re a vinan ina o tur mur kiti <noise> utuaka ya purpuruan a nudala na, a kine kati ma nudala na lar lar urep dala ta repotei nagandi mep kondi a bar bar mana la elpa mep la bin pa gara na ina kokono yot ke ka taur na arkul inigang, na meigang taur la kul pa nu na ina lik onno. Kir i vot mep kir di pit ot. Na urkiti kiti kondi kai varike tar, natur tur inigang tar ia mal a nikoina dala ngo koun. Na urkiti kiti kondi dala raran, i raravate dala mep a palanga ingan tar dala vake guve ta gara na inap a barmana na me. Dala re mur taur a piligui na minigir. A taem dala valilikun tar dala vua ma turtur i na moukue na minigir dala re nagandi mep kir dala taulai na vodo malet mep kir tati toulai na vodo, urep a minamal itur pai a tuma re na. Ko koina nat lik, a nat <hesitation> a bar va na namit, a gara na ina. A malmal i van pa tumo, ter ing a malmal eninge ivong guve uvot kir <noise> endala rei nakandi mep, <hesitation> a mur tu ai na ono, vura bartamana dek ke na gugu. A la mangit na urkiti kiti, eningang dala mur tule ai nangondo. E tia lilivan ono langa dari mep, lang kau na me, la ono a nur nur vung ia takodo tar a tinge ren dia tavur. Anun dia vinan manun dia kinen na bartamana, dia ke kuru oi ie, devan kuru oi. Anung ngir na minobo, manun dala i kati ma a minigir. Melang, <hesitation> mela niki ar ma tumtubui dala. Kir la ap lo pange, a mana ur mangana kakai lei nigang me kondi mep, ta mangana a pupukue i mer kondi, atia lilivan ma taem di mur tule aina. A ngir na mangit inigang, iva ngat ngat arkukul ap a vinan ina mur artule. Arei aning a mutuaina ma kati arereko a longo longor rokor. O tavur ininga la vu vane nei tar la mur tule aina onno. A manga longo longor tour ta mangana pinipit na kakailei me kondi. Tar la mep la mala la malagene onno a tinge la mungo ma taem di mur artule tamal. Dala mur na mangana panga, o mangana turtur mep a mangana biling gui na minigir. A taem di mur artule, a mangit inigai ngat ngat. A miname na maku, a miname na nimuan ap. A ning angir na magit abarvarinai nigang, i ngat ngat a tia lilivan ma nudala a turtur i na minigir. Kondi ma e kiti ma kine na tinoulai, a barvarina iniga dia barvarina mungo na i tar repa varina ap i toktok na po. Mep i inen na ine atinge. Ya tatur pa ya wan kiri a pit no ur ma, na inep na po atinge kondi ma e kiti dala rei nagandi mep a barvarinai. Pur pur ai na ur kiti kiti kondi ka ing lar, <hesitation> i vuvung govai a tia lilivan mar abilak kiti dala kairanei, taur a tinaulai kiti la taulai na vondo. Urep kir ta ko na mina mal mep kir ta kona anurek a lilivan ma urabar tam, ura bar tamana kan a mep bar tamana kan e ina lar dala kaian ka dala keke ka ap dala kakaian me urua yonge a me bin apange na. Utinge ma nanalar mur tuloubab tu par vat no ubab tu par itul tupere a vondo. Atae di tul tupere a vondo. Lar ka di kul pa kama aina tar ia vot tar a mei kur ei koun kokono ep enana. a taem i kure pai kaun kokono ep enana, a kine i kir ikoina aina i tibuna. Tibuna mal pai taut ap tim bu na. Mal pa na nikoina nu na i tar i kul na. Na urkiti kiti na tinama, ai na tunutun. Inanang aina kir i a moukuana kir i, i re ngat ngat ia ngat ngat i na kine tinge ya vung tar a kuna va lilivan me na ur kiti kiti nena palakuk ma tia lilivan ma palakuk ne kokoina mep enane nei ina. Larat kire ma e kiti i van nadi. Ei kondi lar a maingan tour, lar na no umaingan tar va taulai mep <noise> maingan tor ma ke arivang me ta ning a me. <noise> Va ta nunure kurue mungo turtur mep ap inan i, na me aina. Ma rilele mua mep, a nikoina ap para pote i ava. Mugo tar ma ke mep mugo tar ma, ma vung ap pange a kalamana unur mmep a kala mana vina ing na nilaun, mep a kil <noise> a vinan i na nil a <hesitation> kine kati mara kar <hesitation> a kati ma nilaun kiti, u amep u aina. Mata nunure mungo numa na kilala. Ma nunure mungo a ing va vung tari mep vava va, va va mal i atia lilivan ma numa kine na bartamana. Urep nana a nu mua kine, kir ia tako do nanang a kilala anumai kir i takodo. Kondi ionga loklok la taule pa a gara na nuo, a loklok na nuo la taule pa barmana na me. Ai a nilaun i vakine na vinan na nilaun kir i, kir i koina. Lar a ngat ngat na magit inigang tor dala, a gnir na mangit ininga ta dala repotei, a tia lilivan mungo taur <noise> van <hesitation> a valopa anun me mep anumta aina a tinge ma niloun ma kine. A minoboi na nagadi mama koina taur, mare a kilala na nilaun tour, a nilaun ininge mep a akine ne na, kine n na, <hesitation> a anilaun, ma repote bule a nikoina tia lilivan onno urep nanang. <hesitation> ma mur a kine na, a kine mur ma vinan kiti enang a kila nigang mua rei yar lar kium onno ap ma, mama mual a tia lilivan mat, ma kea arivung atinge ma kilalei ningan, i takodo tar ma ke arivung onno va repotei nakandi mep dala kir renie a tinge ma nudala kine na tinaulai mep a nikoina ot va kairanei mep, kiru a manga, kiru a manga tikan mat, tikan taur alovorono urkiti kiti, varepoti nakandi mep a num vinan a numua tamana kine ma van kium a malmal a gugu ma repote al nikoina ia vot a tia lilivan ma numua na nilaun. Kondi mai e kiti agir na me i tale ya taule pa a nat na ina lik ap i vabilak a mangana vinan i na niloun kiti ip kir ta koina tia lilivan ma kine nabarta mana. Iong na taem iong na umbap dala repote nakandi mep, anat na aina nanan i wan tar ma kilala ininge kir i tale tar ya lalau mep kir i topai tara lalau naronge i vantar ma kilala iningang, i topai atinge tar ya la la lao mep ya vung a ponge o.

Ap taem ap ma pakana bung. Alar mia ke a ke kium malet me nang ap kokong tour a palakuk i ninge ne nanga ap kokong, numilai raprap ika ei ra lar relel potei nakandi mep, manina ot na nang mugo taur, akine na tinaulai iningang tar a nikoina ia vot onno. Dala rup a na minamal ne nane dala ap, a kokoe dala. Pinanang i purpuruan pa tume ot me nana dala ap kokoe dala iningang a rei nadi mep kir tale na dala vata kondo ma let i. Pi kekeka nana kang a tur tur ina, anundalai ava me miti ma minigir, nanang dala re malet a nundala na turtur, mep na panga pana, mep na vinan ina mur artule raronge, arkukul i van mamaive, aminamal mamaive la vung pai taur la vunguve a gara na aina <hesitation> pa ngara a barmana na me tour kia ke arivung nanang dala re. Ngat ngat ininge up dala valilikun tar dala utua a nunuran nadi mep kir ta tinaulai ma vondo. Kondi lar a vondo ia van. Aine van kama kun kokono inana. A vodoo i van a me ia kure pa kama a gara na ine lik ininge kan kokono ap enana. Kir i a keung pa arkurai ne kokono ap enana tour dia wok <hesitation> dia vake kuru e tari a tinge re na koko e nanap enane na me ap anane na ina, kondi rap i tami kaun a maukue na minigir. Kondi dala rei nakandi mep a taem a pakana bung ura ura dia mainga pa, mep dala lar kukul na naronge, kir dala mur kama moukue na minigir mep ap manga magana ne na minigir. Dala mur kama a moukue na vok a moukue na ma vetiman. Lar la on kama na, na olovoi ne na va pua, ap na olovoi nigang atum tumbui dala kir la on on la la on kama. Ing nono na bak la on apangan. Ap ing a wet i man i wok iet wok a, kir dala nunuran ininge malagene a pang kama ono. Mep tar ya malagene me to paka tar ap taning a manga na pakane lik atinge lamungo mep aning ap mangana palakambang lik ia vot onno tar ia, pale pouk a o ur kiti kiti ne na aina tinge. Tamal kama dala vantar me na ken mangana, vinan ina kama ei tar i vang pur iva bilak <noise> a kine na bartmana ma ae kondi, koina maive. A nungnung pa ndala.